Raha zaho a sendra <hesitation> mahavoatondraka kafe tamin'olona amina resaturant a, tsy <hesitation> tsy si- tsy tamin'ny sitrapoko, dia mizaka aho: "oay azafady, tena tsy sitrapoko nagnanovako an'igny fa tena miala tsiny aho madama na ramose raha ohatra ka laigna avy aby ny olona", dia tena sady fafafafako amin'ny akanjony a sady mizaka aminazy a tena azafady madama na ramose, tena mivalo aho fa tena tsy sitrapoko nagnano an'igny. Dia zay no fialan-tsiny ataoko.